Uwesa usike, wiwusa kujangu, <noise> maa ndinokwa ndilute kula apalya, je? alindeti, ujungu ungautse, jakukuwula apangi ndilindyasi, apangi ndilimwimi, apangi ndilimwolo imbombo ndanda ndikuwomba. Lakini ujungi ungambuse, jakukuwula, uka! uju inonu, uju inonu najumwine. naukive ikinu kivivi, jakukuwulu ukuti ndaka iki kinonu iki kivivi, avangi jivite ile lilyasi kaa! ilyo liyasi lyalya lyasa, baasi ula vyakuwusise uve ilutaka akalute. Pokalute akangi juilima akangi umunu vakutama nave, Ikwisa ujungi, angise ujungi ndiwusa mwe? ndijinyu nukwa ndilute patu- paalya pautunga ndeti, ujungi aliwesa kuwa akuwule lunonu, ujungi akukuwula sivi, ujungi iwesa aku- akunanilile tuwania akupaka aha- akuvu wakuwule tu amaneno kavi kivivi tu ilimradi tulaka nileti, ulaluta. Basi iwesa akaya akayauleule lakini ujungi nakapulikira amaneneo kavanu, iwesa ise tu mojakwamoja kwave. Angitse, <noise> uwutsa angawutse ivanga, ungambula ukuta bwana lweli au sio lweri, ita une nanandi pulikira ava ama- amamenyu kuvanu kwasababu amamenyu kwavanu vitekeretsa volosweno nandikawesa ukugusa voni, ndomana nditsire kwave. Ila ndijino ndinilisida moja, mbili, tatu, iwitsa kuwuli uliuli. Lino jiva juli- litatizo iva lilkwave ukuti ndaka, nditsove wukala kala unditsove ukweri, uve ndouwanga viva ulinasyo juve kuutwe, bao pouvanguku ukutsova ukutsova ukuti akalu une nandinokwa au une ndinokwa, basi ulwisila.